Budaya e sala seddinna budaya ekkae ri indonesia iyanaritu <hesitation> bissu iyanatu bissu e rekeng riaseng i sanro- sanro ri lino magai apaq eromai wettuna deqpagaga agama e deqpagaga iyaseng agama bissu e tu <hesitation> iyala <hesitation> passadda ku padattaq rupa tau nenia ku raja e mei riyolo makkukkuangnge deqkampa yaseng bissu tapiq monro manikiq mempertahankan budaya eppaq sulapaq nonroi bissu iyanaritu ugiq <hesitation> kui pangkep sigeri kui bone kui soppeng nennia kui wajoq padakka maneng tugasna apaq ko sigeri bissu dewatai majjaga rakkala <hesitation> kui bone bissu pajogei apaq iyaromaei riyolo <hesitation> iyamettomi jama-jamanna hibur i <hesitation> raja e yaregga datuq e ku soppeng bissu patudangngi apaq iyamettongmiro kasiq jama-jamanna tudang mallau pammase lok- lao ri puangnge nennia <hesitation> ku wajoq iyaro kasiq jama-jamanna mancaji bissu <hesitation> padduppa apaq iyamettommiro maei riyolo jamanna duppairo mai engka e tau pole